Ba sai a kona kabun ka metu ma si baka nama karai ma menni ma'i sabok ka'a muni kaiso muni mu sarak ndeyi baya zuni mai maye ta zuni ma'inshenmu ma a a zuni ai sai dai daite kawai dai don kaiso ka. a ko mana ko dire hai ko riya ko de i bu ko ka lo ɗoshi ko loma woranko hai ma'i balle oshitko a hete an ngoi bu wane koi ma'i a metu sai dai labarto amma datiti amma som ye mu deyanko aka wayonmu wonse ki jerare maima'e andi are ruta woi bu amma kaiso ruta woi kona ko suno binko sai sai gaba yishe koi gaba yishe koi aka miya ko manoti dai aka sombodi woimaye dole dole mu sunshe ida mu an dama ko e monson bu ko ina monsom ma lolo ko koli ta namanko wonde ko koli namanko wonde toh anta shamu bunje ma mu hindanko zuni kaiso ka. a mato ndeyi namkok yoto mato anandi zau su kaiso mu anan di shati bunji mato andi ani sani arba. in. Ki baɗ andi shato bunji andi an sani yoto ma andi bok sanik hamsin andi bok sanin sittin toh duk dai mu tare ki zuni toh amma kaiso eiyo som e biya ishe kaiso andi bu muni dai kaiso muni dai mu ɗeinok ndeyi baya ba wai mudeino lalle kam na ko anko ta ko ina deino kauda bu wom duk ki ka'a a ana ta miya amma kuma mu ɗeinok ndeyi fa don kaiso ko mana ngo nam karen ko gobsi wane koi na ko gobko si ko suna tiya ma. i zunu anin ngarya giƙa ana ta ma don miya ko namko e ei woi katko sabok ka. a kaiso muni banda mu dogore ki nomu abano te ndeyi kenan mu dogore ki te don mu mananko mana a kaza kaza bu andi go to kulati nguni bu ei ƙoto bu toh sai dai ku deinok hankali katku dai kawai yadda ndeyi za nguni amma na ngu ananko ta go ku monsom ki ido ƙoto ta manakshi anan ko monson ki ido ƙoto a kaiso kaiso ku kola yam don ku gunɓanta ɓedi mohdi tak namanku karaikum i sabok ka. a ko ku naman ko sheshemak a ina uska bu ma. e shehe na ku ɗahanko ina uska bu.